Éyihum ébabaaj garage yo, yo yoomé to yo bétééy si kilometre sa tintiiŋ gafaak aan rég to kindi ékumasé éjoow fatiya.